Mɨ mɨŋ kafɨra a la nyaanɨ wǝǝ tɨrɛ wɨ le sie lǝ̈ wǝǝ bɔŋ e le yee rɛɛyɩ ko e le pe fii wǝǝ a láa a láa a láa maarɨ a siɛ wǝ a la siɛ a la lɛ wǝ ǝ fɨ ocuŋkuluyǝ a mɨ tɛ, kɨrɛŋkǝ we.